เพราะข้อยคิดว่ามันสะดวกสบายต่อการใซ้งาน

ข้อยใซ้แอปธนาคารออมสิน เพราะว่าโรงเรียนเปิดให้ตั้งแต่มัธยมแล้ว บ่ได้เปลี่ยน

ข้อยมักเบิ่งยอดเงินในบัญชีว่ามันเหลือส่ำใด

ข้อยคิดว่าซ่อยได้หลาย เพราะมันสะดวกสบายต่อการซ่อยงาน

ข้อยคิดว่ามันบ่ประหยัด เพราะว่ามันสะดวกสบายเฮ็ดให้เฮาจ่ายเงินได้เร็วขึ้น

ข้อยใซ้แบบสแกนลายนิ้วมือ ข้อยคิดว่าแบบสแกนลายนิ้วมือปลอดภัยกว่า

ข้อยคิดว่ามันใซ้ง่าย เพราะว่าในแอปธนาคารมันมีคำอธิบายที่ชัดเจน

ง่ายขึ้น ถ้ามีคนโอนเงินเข้ามาเฮาเฮาสิเฮาเฮาเลย

มีประโยชน์ เพราะว่ามันสะดวกสบายรวดเร็ว

ข้อยใซ้ดู๋อยู่เดะ ข้อยใซ้ซื้อข้าว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

ข้อยเคยแอปธนาคารค้างแล้วข้อยกะกะเงินสดจ่ายแทน

ข้อยกะอยากได้ความปลอดภัย เพราะว่าเงินในบัญชีข้อยมันหลาย

ข้อยคิดว่าธนาคารออมสิน เพราะว่าข้อยกะกะอยู่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

ข้อยคิดว่าควรปรับปรุงความเร็ว เพราะว่าเวลาสิจ่ายเงินถ้ามันซ้าแม่ค้าซ้าสิแนมหน้า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

ข้อยเคยใซ้เที่ยวต่างจังหวัด มันสะดวกสบายต่อการใซ้จ่ายดี

ข้อยคิดว่าควรมีคำแนะนำ เพราะผู้เฒ่าส่วนมากเฮ็ดบ่ค่อยเป็น

ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูลส่วนโตของลูกค้า

ข้อยกะกะเวลาบ่โดนปานใด เพราะว่ามันมีคำแนะนำที่กะเจน

ข้อยคิดว่ามันสะดวกสบายต่อการใซ้งาน และรวดเร็วทันใจ

ธนาคารออมสิน ข้อยคิดว่ามันเป็นสีชมพูข้อยมัก

ข้อยว่าบ่ ส่ำนี้กะหลายพอแล้ว

หม้องที่จ่ายค่าธรรมเนียมข้อยบ่ได้ใซ้จักเทื่อ

ควร เพราะเพื่อความปลอดภัยของเฮา

ข้อยคิดว่ามันทันสมัยขึ้นจากแต่ก่อนเดะ

กะบ่ดู๋ปานใดล่ะ เอาพอดีพองาม

ข้อยอยากปรับปรุงเรื่องยามแอปธนาคารมันค้าง ข้อยอยากให้มันกลับมาใซ้งานได้เร็วที่สุด

ข้อยคิดว่ามันควรสิออกเสียงได้เพื่อคนตาบอด

ข้อยบ่ค่อยกังวล เพราะข้อยมีความเซื่อมั่นในแอปธนาคารที่ข้อยเซื่อ

ข้อยคิดว่าควรมี เพราะบางคนกะบ่กะวิธีกะงาน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

ข้อยคิดว่าเข้าใจอยู่เดะ เพราะว่ามันซัดเจน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

ข้อยบ่รู้เดะ ข้อยบ่เคยใซ้

ข้อยกะอยากให้กะเหลือ เพราะว่ายามข้อยโอนเงินผิด

ข้อยกะสิกะเงินสดจ่ายแทน

ข้อยคิดว่าเหมาะสำหรับทุกซ่วงวัยนะ เพราะว่ามันมีเมนูที่ชัดเจนต่อการซ่วงงาน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

ข้อยพอใจอยู่ มันสะดวกสบายแล้ว

ข้อยบ่ได้ใซ้ดอก เพราะข้อยบ่มี

ข้อยบ่ได้ใซ้บัตรกดเงิน ข้อยกดผ่านแอป

ข้อยคิดว่าบ่จำเป็น เพราะว่าทุกมื้อนี้ทุกคนมีโทรศัพท์เบิดแล้ว

ข้อยบ่ได้ใซ้บัตร ข้อยเก็บปลายทาง เพราะว่าย้านร้านค้าตั๋ว

ข้อยว่าการพกเงินสด เพราะว่ามันสะดวกสบายกว่า

อันนี้ข้อยกะบ่กะนำเด้อ เพราะว่าข้อยบ่เคยกะบัตรเครดิต

ข้อยกะสิไปติดต่อธนาคารให้เร็วที่สุด

ข้อยอยากให้บัตรบ่หักง่าย บ่ลายง่าย

ข้อยมักใซ้เงินสด เพราะว่ามันสำบายกว่า

ข้อยคิดว่าได้ดีกว่า เพราะว่ามันมีวงเงินจำกัด

ข้อยบ่ให้ยืม เพราะว่าข้อยย้านเขาเอาไปใซ้มั่ว

ข้อยกะเลือกกะธนาคารออมสิน เพราะว่าข้อยคุ้นเคยกับธนาคารนี้

ข้อยคิดว่ามันสะดวกสบายต่อการใซ้งาน

ข้อยคิดว่ามันสะดวกต่อการใซ้งาน

ข้อยคิดว่ามันสำคัญ เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาเฮาแบบมีขอบเขต

ข้อยคิดว่ามันคุ้มอยู่เดะ เพราะว่ามันกะเฮ็ดให้กะสะดวกสบาย

ข้อยคิดว่าบ่นะ เพราะว่าแอปธนาคารกะมีแล้ว

ข้อยคิดว่ามันเหมาะกับนักเรียนอยู่เดะ เพราะว่ามันเป็นวงเงินแบบจำกัด

ข้อยคิดว่ามันเหมาะอยู่เดะ เพราะข้อยคิดว่ามันสะดวก

ข้อยบ่เคยใซ้ เพราะว่าข้อยใซ้บ่เป็น

ข้อยสิแจ้งทางโทรศัพท์ เพราะว่ามันรวดเร็วกว่า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

ข้อยเซื่อมั่นอยู่ เพราะว่าข้อยศึกษาธนาคารมาดีแล้ว

ปรับปรุงหม้องที่มันมักล่ม เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาจ่ายเงินเฮา

ข้อยกะกะภาษาไทยกลาง เพราะว่าให้พนักงานเข้าใจ

มันกะมีข้อเสียหม้องล่ากะนั่นแหล้ว

ข้อยมักหมา เพราะว่าข้อยเลี้ยงหมาไว้อยู่เฮือนมันตาเฮือน

เอ่อ ข้อยคิดว่ามลพิษทางอากาศหลายเดะ เพราะตอนนี้อยู่ในเมืองขอนแก่นกะในมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมันเป็น นักศึกษาหลายแล้วกะรถมอเตอร์ไซค์หลาย

มักประเพณีบุญบั้งไฟ เพราะว่ามันมีการเล่นขี้ตม มีหมอลำซิ่งไว้ท่าเต้น

ควรรักษาไว้ เพราะว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่ผู้เฒ่าเพิ่นสืบต่อกันมาแต่สมัยแต่กี้

ข้อยกะคิดว่าหลายอยู่เดะ เพราะว่าประเพณีอีสานมันเป็นประเพณีที่ม่วน

กะคิดว่าบ่แตกต่างกันนะ เพราะว่าภาคกะ ภาคอื่นกับภาคอีสานกะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แล้วกะก่อเจดีย์ทรายคือกัน

อ่า ก่อนสิฮอดบุญบั้งไฟ ซาวบ้านซาวสิมีการเฮ็ดบั้งไฟเตรียมไว้ แล้วซาว อ่า แห่กลองยาว แบบขบวนนางรำ ประมาณนี้

ข้อยกะไปหาเล่นน้ำนำเด็กน้อยนั้นแหล้ว ไปหากินตำบักหุ่งกะนั้นกะนี้

การที่ชาวบ้านออกมารวมโตกันทำต้นกฐินไปถวายวัด

ป่นปลา เหนี่ยนบักเขือ ต้มผัก ตำแจ่ว

เป็นประเพณีของภาคอีสาน เอาควายไว้ไถนา

ข้อยคิดว่าบ่น่ามักนะ เพราะว่ามันแสบนิ้ว แสบเล็บ

ส่วนมากข้อยกะเห็นสร้างแบบไม้ เพราะว่าภาคอีสานต้นไม้หลาย

ข้อยกะคิดว่าชีวิตคนอีสานผูกพันกับธรรมชาติ เพราะว่าหาเฮ็ดกะเฮ็ดนา หาปูหาปลานำกะนำนา

เซื่อ เพราะว่าข้อยได้ยินผู้เฒ่าเว้ามาตั้งแต่น้อยน้อย

เซื่อ เพราะว่าข้อยเคยเห็นไทบ้านไปขอเลขอยู่นำต้นไม้

ผีที่ไปสิงร่างผู้อื่นไว้ท่ากินตับ กินไต

ข้อยมักเสียงพิณนั้นแหล้ว มันห่าว มันเป็นตาเต้น

ข้อยกะอยากลุกขึ้นฟ้อนนั่นแหล้ว กะมันม่วนเนาะ

ข้อยกะคิดฮอดร้อยเอ็ดบ้านเกิดข้อยพู้นแหล้ว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

ข้อยกะบ่มักปานใดดอก แต่บ่ไปกะกะด่า

ข้อยมักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะว่าข้อยมักทดลอง

ข้อยมักเล่นกระโดดยางนำหมู่ เล่นดีดลูกแก้ว เล่นหมากเก็บ

ข้อยกะคิดว่ามันกะได้หลายอยู่เดะ คนที่มีการศึกษาแบบ กะให้มีอนาคตที่ดี

ข้อยคิดว่าบ่ยาก เพราะว่าชีวิตคนเฮาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

กะเน้นการเรียนอยู่ เพราะว่าเพิ่นกะอยากให้ลูกทุกคนได้เรียนสูงสูงมีงานดีดีเฮ็ด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

เด็กน้อยทุกมื้อนี้มีโทรศัพท์ มี iPad กันตั้งแต่น้อยน้อย

ข้อยอยากเป็นทนายความ เพราะว่าข้อยอยากซ่อยเหลือคนที่มีปัญหาด้านกฎหมาย